Tenteghe skulu nkile hata nskuru enimbiwa, noai toasimuma, namumuhimu wakukaoko ugweno ni mwimwi wawiyaba nighweno komoroma. Mumagu <hesitation> umoroma, ungaimorome hutaishkuru memewa, utaishkuru ulami mma, shkuru wali yote mkipokelemiwa, telumbi waleiwae kataieluwe, tumemma kataro wagomwaleiwe, ni hata kama <hesitation> ungemudi angeminai, tubilaye <hesitation> ikeminaino <hesitation> atagigule, <hesitation> atagigule <hesitation> tiege itangme ividi mangue, ibidi muke mane ntantoga imabo, <hesitation> naima tuuele <hesitation> umwangi ekemi nimwenyewe, bila yenyewe wetu iulewi ghapi, kenko itamino, <hesitation> dwa inwai, msilewe mimi nime mgoreguyabho, mswigero nimewarolweitia kiba kiba kubamini, mkatantarakoi oyabho, ke mswigetai noruwe worwa nwe mudwano aduaibao, obhogaibi ya nomo, dwe msiume msi wenundu woraiwe, te wisu witei nobano rondololoitaki <hesitation> pake, moyo mini mwite tantalakoimunae kakaokue, kaya emino katuntu mboiyo. <hesitation> Temulotong'weni ingweni mudogo, deumwadaigwa modagimo. kea ongele, <hesitation> taimuginae muro minae yakibidi aminaeke nkonko emkokwamu, weneaike ingoitamu nyaru, toikwammu nestoaliela khiguu. twe eimoduami, <hesitation> niwaimu, <hesitation> etangu mwaimulwae nitebilae mkemudomyela yuno, ntege koko amuweni aistatiliglinii arubela ikogimi, tega na ibilii mmatiga toikoko amung'emulami, enaye kyeba auwodou, taikibidai nanokotoe naba koini, <hesitation> ekantawo mimi, tiga tu nivodai.